Mi haali ɗun kaa e mettaade koy mbiimi cobbal, cobbal conndi defaandi unaandi moƴƴinirtee. Ɗum kaa so ndi dakkaama fuu unee caggal mum kasen jiiɓee. Ndenkaa neban en ana waɗee hen yoga ana waɗa hen danndi ɗum e hono mum nii.